الحدث لأثر عليا بزاف هي ملاقيا تاعي مع صديقه عزيزه عليا بزاف واسمها رشيده، كانت <hesitation> تشجعني بزاف <hesitation> وقيلا لوكان مشي هي مكنتش ديت الباك، كنت شويا راقده بصح هي كانت بزاف نشيطه علابيها معاها، دفعتني، هي بنت لكانت مهووسه بقرايتها، حكمتلي يدي و معاها تقدمت نيشان، هاذي هي، بلاك وحدي مكنتش قادرا ندير هذا شي بصح هي دفعتني نيشان.